Фарҳанги Арабистони Саудӣ бар пояи ислом ва суннатҳои арабӣ бунёд ёфтааст. Мардум либоси миллӣ мепӯшанд, мисли абая ва туб. Меҳмондорӣ ва эҳтиром ба меҳмон ҷойгоҳи баланди иҷтимоӣ доранд. Иди Қурбон ва Рамазон бо тантана таҷлил карда мешаванд. Забони расмии кишвар арабӣ буда, Қуръон асоси ҳаёти мардум аст.